Pensal en una mesa en Estremaúra es pensal ena mesa camilla, nel braseru, nel badil i ena badila. Tien síu el centru dela vida familial añus i añus enque a mí essu d'estal conlas piernas calientis i las rengaeras frías pos nunca lo entendí. Assina tienin las canillas las mugeris mayoris colas cabrinas que l'zimus en estremeñu. Peru, güenu, que ena mesa camilla se comi, se palra i se juega enas casas dela Estremaúra.